<noise> Takadi chinduchi <noise> onre xhadukui kandanui maestro nui taka taunion, tenda kuanuti nui ndichi luchi na'a andukui chí ndedi chikuchi ndeon iño kuixhia cha'a ndukuu yanduku fut, chaduku basquet xhandukui boli ndonoi este ndai equipo nduna iho viko, ñuu nru chinaduki ona'a onre ñuu veinte de noviembre yanduku nai ho onré ho onré yo'ó ho viko hp yunru ho onré, ñie iho viko taka ñuu nakuu samana cuchi januu iho viku chiñeta ta nduchi luchi yanduki yekutachi ye'e niu idii ñuu ñidiñu ye'e indate premio ndono, kuu tachi inai ñai ndayuku ndai ndakan tañuña nani ndono este iho vagina pollo ndaka lichi luchi iho onré chanduki chidono este ñe'e takadi chiluchi chi iho iño uxia kuxhia ño'o oko, oten teni ñeñu ñai teñete chanduku teye tachi nii teñi tediño ndunuu kutachi teñete chendukete.